அர்ஜென்டினாவின் உணவுகள் மிகவும் அசைவ உணவுகளைக். கொண்டவை ஆசாடோ என்ற உணவு அர்ஜென்டினாவின். மிகவும் பிரபலமான உணவாகும் இது ஒரு வகையான. பாரம்பரிய அசைவ உணவாகும் இதில் இறைச்சி மற்றும் காய்கறி. சேர்க்கப்பட்டு கிரில் செய்யப்படுகிறது. எம்பனாடா என்பது அர்ஜென்டினாவில் மிகவும். பரவலாக பரிமாறப்படும் உணவாகும் இது இறைச்சி. அல்லது காய்கறி நிரப்பிய இடியாப்பம் போன்ற சப்பாத்தி ஆகும். அர்ஜென்டினாவின் உணவுகளில் பியாரா ஐஸ்கிரீம். மற்றும் டொல்சே டி லெச்சே இனிப்பான தூயது. போன்ற இனிப்புகளும் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளன.